الإحترام أكثر أهمية. لإنه هو الأساس لأي علاقة. الحب مهم بس بدون إحترام ما راح يكتمل بشكل صحي. الإحترام هو اللي يحدد استمرارية العلاقات. <noise>